Mañahaky aña mañokana aloha da <hesitation> añaty tao raiky amy isaky <hesitation> raha zay in-telo isan-taona mandeana mandea an-dafy any. Tsy iño no aleko añy fa misy fotoa mamangy ny havako satria mi- misy havañay mipetraky mipetraky moa ny añy. Da misy fotô ko mandea añy hividy entaña satria misy enta mba añy zañy mba misy enta sosoa. Da misy fotoaña mba mitsangatsanga avao fa hentsaky mipetraky madagasikara ataôko. Da fipetrahako añy no ohatry zao mañenty ny havako zay. <hesitation> Fipetrahako añy fara fahabeany da ro- roa heriñandro satria tsy dia mañambola lôatsy koa iaho no mipetsaky añy elaela. Da faharoa no fa mividy enta iñy zaho eda mipetraky añy añaty heriñandro raiky mba mahazo enta maromaro zañy da mba maro koa ny raha azo; da no fa mitsangatsanga avao moa zaho na mandeandea avao iñy maharitsy heriñandro raiky avao koa amizay mba efa mahita tañana maromaro farañy zay hitako an-dafy añy zaho amizay. Ami zañy hoe zañy in-telo san tao zaho m- maña in-telo in-telo isan-taoña zañy zaho mañao voyaze an-dafy añy. Da ny ireñy zañy misy heriñandro raiky misy roa heriñandro.